بيان سير التعليم مهم للمجتمع خاطر <hesitation> خاطر اذا كان بلاش تعليم باش نلقاو عباد جهله عباد مترفش تحكي عباد متعرفش تقدم للمجتمع عباد متعرفش تنهض بالمجتمع يعني <hesitation> مهما كان مهما كان البلد و مهما مان المجتمع لي عايشين فيه التعليم مهم مهم مهم جدا